Mu waba ɛlɛ yɛ fula ninanalɛ, ninanalɛ ɛyi siayi nʋ ɛwili, ɛyi wani buaku nafɔ nalɛ, nʋ ɛwilila lanu mɛmɛda gbe alo kɔsidagbe ayili nʋ ɛyi one wanɩ buaku nazɔ atami ɔwɛ tʋnʋ dzodagbe yɔbanu fidagbe la nafɔ naxa ɔlunali edzofue xa ɔlunali nʋ idikadi ketsikaba nɔvɛ la ahia nʋke meya awɛ kɛbayɛ buapɛ kemetsika xa ɔlunali mɛ ɛnama nʋ ɛfʋ kɛmaba zɔnʋ tayavlɛ kpa kʋnʋ tamabalɛ mɛ ɛsɛ wanɩ lafa. Mʋ aya kɔsiɖagbe alo mɛmlɛdagbe vala mɛmlɛdagbe mɛ yaha ʋsi atusi ewlisi tubala mɛ yakutu zɔnu tamavlɛlɛ blamɛ mʋ enewlisi tusi bala mɛ kɛmʋnʋ ɛnafɔlɛ <hesitation> mɛmlɛdagbe bilafa mɛ wayɔ ɛwlɛ buaku ɔlɛ kɔsidagbe kɔsidagbe la ɔlɛ ɛyidi buaku ɛdisʋ afɔnaxa tsɔtsila mɛ azɔnu tamaxa tsɔtsi, mɛ naxa tsɔtsi ku natuba. Ɛdisʋ wakutu kpamʋ tsɔtsiɛ mʋ, wazunu wakutu kpamʋ, ga, wakutu kpa mʋ gɛwlʋdiɛ alo ga idzo niyɛ mɛ akpamɛ la abewui la kafufu ɛkʋɛdɩ yɛla mɛ ɛdisɛ yakutu zɔnu yayɔ tayidisenɛ buaku ɔlɛ kɔsidagbe nidisena kɔma kutu ɔlɛ abe mʋ tɛdiɛ efue nayi tala mɛ lɛ wanɩ buaku yalɛ nu yanu iti wanɩ la mɛ iliyɛlɛ laɛ mɛ eya awɛ nidisena kayɛ bua kakɔnakpɔ mʋ ɛga iliefua nɛdi alo iliefua la mɛ ɛdɩsu eya awɛbua, mɛ ezivlɛ kaka kɔna kpɔ idikadi, ɛgaega ɛna alo ɛga ɛtʋla mɛ atsimli kemetsi kele yanɛsɛ wani kemedzofue xa ɔlunali mɛ ɛlɛ yʋ kote lafa.